शून्याबठे सुरु हुन्या रिणात्मक संख्या एइ प्रकारका छन्ः शून्या, माइनस एक, माइनस दुइ, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाचँ, माइनस छै, माइनस सात, माइनस आठ, माइनस नौ, माइनस दश, माइनस एघार, माइनस बाह्र, माइनस तेर, माइनस चौध, माइनस पन्नर, माइनस सोह्र, माइनस सत्तर, माइनस अठार, माइनस उन्नीस, माइनस बीस, माइनस एक्काइस, माइनस बाइस, माइनस त्याइस, माइनस चौबिस, माइनस पच्चिस, माइनस छब्बिस, माइनस सत्ताइस, माइनस अठ्ठाइस, माइनस उनन्तिस, माइनस तीस, माइनस एकत्तिस, माइनस बत्तिस, माइनस तेत्तिस, माइनस चौतिस, माइनस पैतिस ।